:Mor zorn zen, :mor :a 'ye 'peleh :a dhen-eh, :mor :a 'ye :bhasi' :a dhen-eh, :yee' :a dhen 'de :a di-ih, until :a 'ye dii-deh 'de :a di deh, :a pi deh. Until hour <hesitation> 'an 'nynuu' korn :on 'ye deh-' :pi-dih :yee' on pi deh. Jorwor: :mor zorn deh :eh no first-ih deh :a di-a, :mor :a 'ye 'peleh buo' :a dhen or, :mor 'on 'ye 'wli-eh :yee' 'on dhen 'peleh :buo' 'de 'de 'mae 'i :yee' 'on dhen dii-deh+ 'nyne :yee' :a pi-eh :a di-eh.,